Amtan bathe batheee boll chacharekho haghar. yaani harkhan hinn khothenuu won akha miin ijarenoaf ama berre fulani woo ijarethen yaani harkhan hinn khothenuu wonn chacharekho pinia tokkit jirah wontan maan itan laff. kaeni abakhun ringee lafum isheenaa yaani machineth ijethee controller dhuathin abakhun woon berre akasisun yaani ell faa won akha Ella faan khothen ama wonn khakhalah haghar chumaa laff kas dhadhben won akhanathan midhaseni